mɛ cousin na domiwa matete bewobenɛ ani ni ɓuwɛ ba juba ba juba ba tuwa mi ho lonɛ un'mi ba tuwa ɲan mina ho lonɛ un'mi ba tua zuni matete un'ma tuwa we sumu a we bepɛ mɛ tua mani ɛne ɛnan sena tuwa mani ɛnan sena um obɛ ma beyɛ mu onni ya sina awawe la'ari matete un yɛrɛ ya mina a créer groupe watsapp purke awa wian we woro mawɛ <hesitation> omu projet so un yɛrɛ mi